Narekko mabbicara jama-jamang kiq ero makanjaq e sebenar na mega rupanna nulle sininna tawwe ki lino e akko mabbicara jama-jamang makanjaq e ato madecengnge tetteq i na pile wi mancaji presideng yaregga <hesitation> pi- macca mappimping ri kantroq-kantroq e